Tsy ara-dalàna ny fanovana ny <hesitation> ara-tarazon'ny olombelona satria efa namboarin'ny zagnahary <hesitation> ny endrikanao igny de sy tokony hiovana ho <hesitation> raha hafa koa zay iny fa lasa hoe manimbazimba raha efa nataony, magnano tsisy dikany raha efa nataony, fa sara ny efa hoe namboariny iny de iny hatramin'ny farany.